To kai so atom wo'oto yadda a waɗai andi zei yadda ko haɗama ma <noise> mare zeya wallako zei ana so woshibu ko go itu gabshe na ko ina shofteno gabte naye na iko ham gabte hetetu dai gabte na hete nai yee eh ko shoftetu ko dutu ko hotere na ko hotere ye ko nam shere ko ngoi haiho nako ngoi ko haiho fasi idani ko nam shere ko si ka ni ko shuɗe ko ko ze'e shoho koto ko kano ko zobbi ba gabi ko lumɓe wuyoni ko nam sannan ko ka si tena hunno bono kunu kauso kauso nunni ko a to zeya ko dira kuita ki kashau ko sur kashau na ko surko kashau ko dire ko zob idani a minti bolo kaso kaso ko hoti zeya ko hate te kuma zeya yadda aton zeya kaf a ton wo'oto andi zei wo'oto anta zeya bu. Na ko hako zeya an garti hawakko zeya ndiko na lashinko damɓa ko goni koko tina wo'oto bu kona lashin ko damɓa ko si ko mo ko tino wo'oto bu zeya walli ko amfani zeya te amfane to na ko ha ko te ko hanta se na ham ko anta se na ham ko golko se na ham kai ko motti duwaramma na a e'na ma ko hanta se na ham ko gola ki zi kola kizibu amman ara kotu kote ko ge ba ko se na ham bu kause kause ko etu dugozze zeye na ko sa te kause kause ko etu dugozze to dan dam wo'oto ma'e a zug zeya amma ara ki zewe zeta kam a mottu don zun go a muttu lahiya hangon amma ara mana koti ko kote ko hanta te ɗayo zeya te nako ha kote se amfani se na bu yadda ko hanta ko hako shinkafa amo ko nika mako ko koldi kizi bu a mokko hauko kola kizi bu ko kolo kizi ham bu a hanta marshe ki ka har bo e zugo onko. Te zeya kam andi zei ko anti kola zei ki zeya tena dela wo'oto kaf zeya andi amfani wo'oto ko anta zeya bu zeya aton wo'oto zeya na ko wakko mor ko ha'ako ki si ko mor to a dallo wo'oto ko na onan ko wo'oto ko bo kolko ko ndalta zeya ma bare sabo te zeya ngabsheti hawu bu ngo wo'oto yadda zeya na moi ko amfani zeya ko ko ina ruta ko ako zeya ko kol ki zi bu ko se na lahiya amma zoi na ko se te kai so kai so ko ndugun to ara na ko tuko kai so kai so ko iti ndugonzento amma a dena wo'oto kaf a zu wo'oto se ni a marshe se andi amfani sosai kafte ne ko e te re tu gabti ko lingo kuma e dai ko ndutu na mi sannan ko ko jalsi ko bussi ko kashshere ko nam manda ki- kaki kashau ko di rako ko ka si kanni na nu ko kenan to mu mu keshe bu gabi mu barta jera kano mu hebo gabi mu lunɓe wuyonni an mu lumɓanko wuyonni. Te afute ye sinnne afute ye sinnne au waɗakku moro mi aba wai kaba hambu hamin nai ka ko ka so kanni ka'a a waɗesun afud afuɗɗi ya sinni to wo'oto wo me kaf arele wo'oto andi zei ki wo'oto ki anta afude woi yo bu tene andi amfani yanda na ako zei yanda ko anto ko hako shinkafa sai wata kele wai na wai na ke na ko kosi ko dezi teke rutan to yanbu ko tina.